إذا كان الفنان مستواه رديء، وال- الحاجه اللي يقدم فيها تضر المجتمع أكثر ما تفيدو، أنو هو يقدم حاجات <hesitation> غير أخلاقيه، يقدم حاجات ضد ال- الآخر، عنصريه، فيها جانب كبير من الكراهيه ل- لأي شيء مختلف عليه، فيولي <hesitation> الفن سلبي ماعادش يفيد المجتمع يولي يضرو، يولي <hesitation> ينشر في ثقافه العنص- العنصريه والكراهيه وهاذي حاجه مش باهي خلاص.